Ñadi kuininu kiti ñu ko kida danoti, xati nuni, xati eriu, xati naxu niisti te ñida danoti, nxu ku xa ñadi kuininu kiti ñu ko ñu xininu in rata, nu xininu in <noise> kiti kida dani ñu pues xaaninuti o kua gullo te tminasti ko nxu tu alimentuti, tuku nxu ku <hesitation> ndeyuti, ditati xa xa'ati nxu ku xañadi kuininu xa ku rata ñu